konan sem tók upp samtöl þingmanna á

segist verða stolt af því ef hún fær á sig dóm vegna málsins og vonar að málið verði til þess að fordómafull orðræða verði stöðvuð persónuvernd hefur upptökuna til skoðunar Angela Merkel Þýskalandskanslari lét í dag af embætti leiðtoga kristilegra demókrata eftir átján ár annegret Kramp

tekur við en Merkel vill sitja áfram sem kanslari þar til næst verður kosið fyrrverandi sjávarútvegsráðherra segist ósammála dómi Hæstaréttar um makrílveiðar hann hafi gert rétt með því að setja reglurnar sem nú hafa verið dæmdar ólöglegar sporna þarf við kennitöluflakki svo fækka megi gjaldþrotum hér á landi að mati forstjóra Vinnumálastofnunar sjö hundruð og fimmtíu fyrirtæki urðu gjaldþrota á fyrstu níu mánuðum ársins

Oddsskarði vegna snjóflóðahættu eða byggja varnir sem gætu kostað tvö hundruð milljónir uppbygging skíðasvæðisins er í biðstöðu þar til ákvörðun um úrbætur liggur fyrir ég er með hreina samvisku segir konan sem tók upp samtöl þingmannanna sex á hún segist ekki hafa áhyggjur af því að eiga yfir höfði sér málsókn vegna upptökunnar þriðjudagskvöldið tuttugasta nóvember fór Bára Halldórsdóttir á

ákvað að taka það upp og senda fjölmiðlum síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar

þingmenn eru farnir í leyfi og tveir aðrir voru reknir úr sínum flokki bára hefur ekki komið fram undir nafni fyrr en í morgun þegar viðtal við hana birtist í Stundinni hún segir að sér hafi blöskrað talsmáti þingmannanna og því ákveðið að taka samtalið upp hún hafi aðeins þekkt Sigmund Davíð Gunnlaugsson í sjón það var einhver talsmáti í gangi sem mér fannst svo

að taka þetta upp ég ég get ekki útskýrt það betur og sumt af þessu tókstu beint til þín persónulega

ég er hinsegin og ég er vön því að það sé talað svona um mig kannski ekki alveg með svona orðbragði og auðvitað tekur maður þetta til sín og sérstaklega þegar ég áttaði mig á því daginn eftir að að þessi Freyja eyja sem ég hélt að hlyti

að þeir væru að tala um Freyju vinkonu mína að þeir skyldu voga sér að tala svona um hana og ég var svo sár yfir því bára byrjaði að taka upp mjög stuttu eftir að hún kom á barinn og notaði til þess gamla brotna símann sinn hún segist hafa tekið samtalið upp í um fjóra klukkutíma

ég

hafi mögulega horft á mig þegar þeir fóru á klósettið en það var ekkert verið að spá í mér enda bara einhver kerling úti í horni bára segist ekki hafa búist við

að upptakan hefði eins mikil áhrif og raun ber vitni ég tók þetta upp en ég er svo stolt af fréttamönnum og

tók þetta og fór með þetta áfram og þingmönnunum sem þurftu að sitja undir þessu en tóku

samt af stóískri ró og

mér hefur fundist fundist þetta sýna styrkinn í því fólki sem fólk sem sterkast fyrir lögfræðingar sem fréttastofa hefur rætt við segja að Bára hafi gefið færi á lögsókn gegn sér vegna

sem séu brot á persónuverndarlögum málið er til skoðunar hjá Persónuvernd hefurðu áhyggjur ég hef ekki áhyggjur af því það getur vel verið að það gerist að ég lendi í einhverjum málaferlum en ef

gerist þá gerist það bara bara stolt með það á minni sakaskrá ef ég

dæmd fyrir þetta ég er með hreina samvisku bára segist hafa fengið ótrúlega mikið af jákvæðum viðbrögðum í dag ég vil að þetta skili því að þessi orðræða sé eitthvað sem

að vera vera í samstöðu með þeim sem minna mega sín og að ef eitthvað slíkt gerist þá er ég búin að fá minn fyrir þetta Jón Bjarnason fyrrverandi sjávarútvegsráðherra segir uppskiptingu makrílkvótans hafa verið rétta ákvörðun þrátt

fyrir dóm Hæstaréttar sem gæti bakað ríkinu mikla bótaskyldu Hæstiréttur dæmdi í gær átta ára gamla reglugerð Jóns Bjarnasonar þáverandi sjávarútvegsráðherra um makrílveiðar ólöglega og viðurkenndi bótaskyldu ríkisins gagnvart tveimur útgerðum tjónið gæti hlaupið á milljörðum Jón skrifaði í dag að hann harmaði dóminn en væri honum ósammála hann bendir á að hefði hann ekki sett reglurnar hefðu allir smábátar línubátar og

meðalstórir frystitogarar verið útilokaðir frá makrílveiðum sem var jú mjög óréttmætt og hefði aldrei staðið til af minni hálfu en Hæstiréttur telur samt að það hefði átt að gera það þannig það er alveg rétt hjá þér

ég tel að þetta hafi verið rétt ákvörðun vildum við til dæmis núna ef við tökum hæstaréttardóminn

bókstaflega sem

þá verður að líta svo á að

úthlutað aflaheimildum í makríl verði að skila þeim aflaheimildum aftur til þessara örfáu stórútgerða sem telja sig þá eiga

og ég held að þjóðin mundi nú

gjörsamlega nei við slíku enda væri það

andstætt almannahagsmunum þetta gæti haft í för með sér mikla bótaskyldu ríkisins er það ekki alvarlegt mál auðvitað er það háalvarlegt mál ef lög og reglugerðir væru með þeim hætti en hæstaréttardómurinn kvað nú eingöngu á um bótaskyldu en ekki

hverjar þær upphæðir væru þannig að hvað það varðar Jón leggur áherslu á að reglugerð hans hafi styrkt mjög samningsstöðuna gagnvart Evrópusambandinu og þannig tryggt að Íslendingar hafi yfirleitt fengið að veiða þennan makríl til þess ávinnings þurfi að horfa við mat á mögulegu tjóni fjárlög ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár voru samþykkt á Alþingi í dag en allar breytingartillögur minnihlutans voru felldar þrír þingmenn greiddu atkvæði gegn frumvarpinu

segir lögin sóknarfjárlög en þingmaður Miðflokksins segir sóknina beinast að fátækasta fólki landsins fundur á Alþingi í dag hófst á síðustu ræðunum í þriðju og síðustu umræðu um fjárlög næsta árs og atkvæðagreiðsla fór fram eftir hádegi fjármálaráðherra mælti fyrir frumvarpinu sem ávallt er númer

eitt þrettánda september síðastliðinn en fjárlagafrumvarp endurspeglar stefnu ríkisstjórnar hverju sinni staða ríkissjóðs hefur

verið betri landsframleiðslan aldrei mælst hærri við höfum verið að lækka skuldir og búa í haginn fyrir framtíðina náum á næsta ári markmiðum okkar um að koma ríkisskuldunum undir þrjátíu prósenta viðmiðið þetta eru sóknarfjárlög sem við afgreiðum hér í dag sóknarfjárlög sem byggja á traustri stöðu ríkissjóðs sóknin í þessum fjárlögum beinist að fátækasta fólki á Íslandi sem er í nauðvörn allar tillögur

minnihlutans voru felldar sama af hvaða toga þær voru og er samstarfsviljinn er hann þá bara í eina átt ég lýsi eftir þessu samstarfi herra forseti þessi fjárlög eru svik við öryrkja og eldri borgara ungt fólk og millistéttin er líka skilin eftir við atkvæðagreiðslu um fjárlög koma hinar ólíku áherslur flokkanna í ljós minnihlutinn gagnrýndi ákvörðun meirihlutans að lána Íslandspósti fimmtán hundruð milljónir sem Björn Leví Gunnarsson kallaði ríkisstyrk því ólíklegt væri að upphæðin yrði endurgreidd en fimmtíu og einn þingmaður greiddi atkvæði með heiðurslaunum listamanna þar sem Bubbi Morthens er nýr á lista þrír þingmenn greiddu atkvæði gegn fjárlögunum þau Inga Sæland og Guðmundur Ingi Kristinsson Flokki fólksins og Þorsteinn Sæmundsson Miðflokki frumvarpið í heild svo breytt er samþykkt með þrjátíu og tveimur atkvæðum

gegn þremur tuttugu og einn greiðir ekki atkvæði og verður frumvarpið sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi

í þýskum stjórnmálum þegar Angela Merkel

lét af embætti sem leiðtogi kristilegra demókrata stærsta stjórnmálaflokks Þýskalands í stað Merkel kemur náin samstarfskona hennar

atkvæðagreiðslu á landsfundi flokksins í Hamborg í dag Merkel var fagnað vel og innilega þegar hún lauk kveðjuræðu sinni í morgun þetta eru tímamót í þýskum stjórnmálum

Merkel hefur leitt kristilega demókrata í

átján ár og verið kanslari síðan tvö þúsund og fimm heil kynslóð Þjóðverja

hefur alist upp með Merkel sem sem leiðtoga þjóðarinnar og

stærsta flokks landsins þannig að þetta eru vissulega tímamót en hvað vitum við um arftaka hennar

hún sigraði sem sagt í dag naumlega

hún talaði þarna um að halda miðjunni hvað þýðir

fyrir kristilega demókrata og

þetta þýðir í raun að það verður haldið áfram á sömu línum og Merkel hefur verið að leggja á undanförnum árum

meira til hægri og ná þannig aftur fylgi sem hefur leitað til

saksóknari krafðist fimm ára fangelsis yfir Sindra Þór

í morgun ákæruvaldið telur að vinahópur hafi þaulskipulagt brotin aðalmeðferð í svokallaða hélt áfram í dag fyrir Héraðsdómi Reykjaness sjö eru ákærðir saksóknari krafðist þess að aðrir en Sindri Þór yrðu dæmdir í sex mánaða til þriggja ára fangelsi fyrir sinn þátt í brotunum saksóknari sagði það öllum nema einum

til refsiþyngingar að hafa villt um fyrir lögreglu við rannsókn málsins þá vildi saksóknari að sakborningar yrðu dæmdir til að greiða

sakarkostnað rúma fjórtán og hálfa milljón enn fremur krafðist

alls fimmtíu og sex milljóna í bætur með dráttarvöxtum frá því brotist var inn í gagnaver fyrirtækisins saksóknarinn sagði að innbrot

í gagnaverin væru samfelld

framkvæmd og þaulskipulögð brot vinahóps allir hafi haft sitt hlutverk en ekki endilega tekið þátt í öllum

og annar ákærðu breyttu afstöðu til ákæru að hluta við upphaf aðalmeðferðar eftir að hafa lýst sig saklausa í upphafi saksóknari sagði að þeir hefðu í raun játað með framburði sínum að hafa lagt á ráðin skipulagt og undirbúið brotin ákærðu hafa haldið því fram að skipuleggjandi brotanna sé útlendingur en vilja ekki gefa hann upp af ótta við hann verjandi Sindra krafðist sýknu í öllum ákæruliðum nema þeim sem hann játaði aðild að og sagði að fimm ára refsing yrði fáránlega hörð því hann

sé peð í málinu fjöldi ferðamanna við Goðafoss nær nýjum hæðum í vetur vegna millilandaflugs til Akureyrar sveitarstjóri Þingeyjarsveitar kallar eftir framlagi frá ríkinu til þess að reka staðinn það er vetrarlegt um að litast við Goðafoss þessa dagana þótt alltaf sé nokkur fjöldi ferðamanna hér er yfirleitt frekar rólegt á þessum

að breytast þrjátíu ferðir eru áætlaðar í vetur með hátt í tvö hundruð farþega í hvert sinn og eru skipulagðar ferðir að Goðafossi þetta er alveg nýr veruleiki sem blasir við að fá svona markvissa hópa það eru auðvitað alltaf einhverjir hérna eins og þið sjáið bara í dag en náttúrulega svo miklu minna en yfir sumartímann þannig að það kallar náttúrulega á einhverja þjónustu snjómokstur hálkuvarnir og

og önnur verkefni kosta mikið fyrir sveitarfélagið sem fær þó engar tekjur af fossinum mikil uppbygging hefur verið þar í tvö ár og stendur enn nýr útsýnispallur hefur verið byggður göngustígar bílastæði og fleira með styrk frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða ég hefði náttúrulega viljað sjá að við fengjum áfram fjármagn til að reka staðinn

hafa hér landvörð yfir háannatímann og svo þá eitthvað fjármagn til að standa undir þessum kostnaði sem ég er að nefna hér Dagbjört á bókaðan fund með ráðuneytinu vegna málsins en í bili þarf að skerða aðgengi ekki síst í öryggisskyni við ætlum okkur að loka aðganginum hérna að vestan opnu hér að austan moka bílastæði og gangstíginn og

gjaldþrotum fyrirtækja hér á landi fjölgaði um sextíu prósent fyrstu níu mánuði ársins og tæpur milljarður verður greiddur úr ábyrgðarsjóði launa á árinu forstjóri Vinnumálastofnunar telur að grípa þurfi til aðgerða gegn kennitöluflakki í frumvarpi til fjáraukalaga eru fjárheimildir útgjöld hafi aukist í ljósi vaxandi atvinnuleysis og fjölgun gjaldþrota reyni á ábyrgðarsjóð launa fyrstu níu mánuði ársins hafi sjö hundruð og fimmtíu fyrirtæki orðið gjaldþrota sem sé tæplega sextíu prósenta aukning milli ára og þótt engin ein atvinnugrein skeri sig þar úr hafa stór gjaldþrot dunið yfir eins og Silicon verksmiðjuna suður með sjó og stórar verslanir eins og Víðir

og þetta þetta dreifist talsvert mikið smærri fyrirtæki í sjávarútvegi fiskvinnslur verslanir fyrirtæki í fjölmiðlun og svo

áætluð útgjöld ábyrgðasjóðs launa á þessu ári voru um fimm hundruð milljónir króna en Gissur segir ljóst að útgjöldin tvöfaldist og slagi hátt í milljarð og

áætlanir næsta árs hljóði upp á ellefu hundruð milljónir króna en þessir sjóðir séu sterkir og ráði við aukin útgjöld ef ekki verða nein stóráföll í

í atvinnulífinu og efnahagslífinu þá eiga þessir sjóðir alveg að standa undir þessu varðandi öll þessi gjaldþrot fylgi því bæði kostir og gallar að athafnamenn hafi svigrúm til að láta hugmyndir sínar verða að veruleika

um að menn séu dálítið að spila á þetta líka þessir svokölluðu kennitöluflakkarar þarna sé ekki nóg að gert það eigi ekki að vera hægt að setja fyrirtæki á hausinn í röðum og stofna nýtt daginn eftir og senda svo reikninginn á stuðningskerfi

atvinnulífsins og það eru uppi hugmyndir um það hvort á að skerða

hætti og mér finnst það vera virkilega þess virði að ræða það næstum níutíu þúsund lögreglumenn hafa verið kallaðir út í Frakklandi þar sem búist er við fjölmennum mótmælum um helgina forsmekkinn að þeim mátti sjá í dag þegar hundruð menntaskólanema marseruðu í París til að mótmæla áformum stjórnvalda um niðurskurð í menntamálum þessi mótmælaganga var friðsamleg en stjórnvöld óttast að óeirðir brjótist út á morgun rétt eins og um síðustu helgi vinsælum ferðamannastöðum verður lokað í París þar á meðal turninum lögregla hefur beðið eigendur verslana á

að hafa lokað á morgun ekki er hægt að byggja upp skíðasvæðið í Oddsskarði nema bregðast við snjóflóðahættu á hluta svæðisins færa þarf barnalyftuna eða byggja varnir sem kosta að minnsta kosti tvö hundruð milljónir í Oddsskarði er stærsta skíðasvæði Austurlands Fjarðabyggð

vill byggja það upp reisa vélageymslu og fyrirtæki styrkja kaup á sem er eins konar færiband fyrir ungt skíðafólk þá opnuðust möguleikar með Norðfjarðargöngum þegar bílaumferð um gömlu Oddsskarðsgöng lagðist af og hætti að skera skíðasvæðið í tvennt vandamálið er að nýtt deiliskipulag þarf að taka tilliti til snjóflóðahættu í mati Veðurstofunnar frá tvö þúsund og ellefu segir að efsti hluti barna eða sé innan svokallaðrar c

að vera á öruggara svæði við þurfum mögulega að setja upp varnir eða færa hluta af

komin á smá pásu á meðan við metum það hvaða leið við förum snjóflóð hafa fallið á

í Oddsskarði en aðeins í

slæmu veðri þegar svæðið var lokað karl Óttar segir að samkvæmt kosti aldrei minna en tvö hundruð milljónir að byggja varnir telurðu þá líklegra að menn fari í það færa lyftuna eins og ég segi þá er bara verið að skoða þetta og þetta þetta þarf að metast tvö hundruð milljónir er náttúrulega risastór upphæð ráðstöfunarfé til

á hverju ári eru hundrað og fimmtíu milljónir í því samhengi má sjá að þetta eru heilmiklir peningar en nú hefur legið fyrir síðan tvö þúsund og ellefu að það væri snjóflóðahætta við barnalyftuna hvernig hafa menn brugðist við þeirri hættu hingað til það hefur verið haldið úti virku eftirliti rekstraraðili brekkunnar heldur úti virku eftirliti og þegar er hættuástand þá er brekkunni lokað og það er ekkert að fara að breytast þetta hefur áhrif á hvað við viljum gera varðandi framtíðarþróun

svæðisins Brynhildur Davíðsdóttir prófessor í umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands hlaut í dag heiðursverðlaun úr

Ásu Guðmundsdóttur

verðlaunin eru veitt fyrir brautryðjendastarf í rannsóknum á vist og hagfræði sjálfbærni þróun raforkukerfa og á sviði loftslagsmála Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands afhenti verðlaunin

jólalegt um að litast í útvarpshúsinu í Efstaleiti í dag á árlegri fjöldi tónlistarmanna steig á svið og söng jólalög með sínu nefi í beinni útsendingu í útvarpinu og á vefnum þess á milli gæddu gestir sér á mandarínum eða piparkökum og heitu súkkulaði það kvað við nýjan tón hjá

þegar þeir tóku lagið snjókorn falla

að veðri það dregur hægt og bítandi úr vindi og úrkomu í kvöld og nótt en líkur eru þó á smá vætu á suðvesturhorninu seint í nótt

átt gola eða kaldi á morgun og dálítil él austast en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla kólnandi veður

veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum við skulum sjá hvað Kristjana Arnarsdóttir er með í íþróttum kvöldsins keppni hófst í milliriðli tvö á kvenna í handbolta í dag Þórir Hergeirsson og norska landsliðið eru í erfiðri stöðu sundmaðurinn Róbert Ísak Jónsson varð tvöfaldur Norðurlandameistari í sundi fatlaðra í Finnlandi og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta stendur í stað á nýjum

lista dregið verður í riðla á h m kvenna á morgun konan sem tók upp samtöl þingmanna á Klausturbar segist verða stolt af því ef hún fær á sig dóm vegna málsins og vonar að málið verði til þess að fordómafull orðræða verði stöðvuð persónuvernd hefur upptökuna til skoðunar

lét í dag af embætti leiðtoga kristilegra demókrata eftir átján ár

tekur við en Merkel vill sitja áfram sem kanslari þar til næst verður kosið fyrrverandi sjávarútvegsráðherra segist ósammála dómi Hæstaréttar um makrílveiðar hann hafi gert rétt með því að setja reglurnar sem nú hafa verið dæmdar ólöglegar sporna þarf við kennitöluflakki svo fækka megi gjaldþrotum hér á landi að mati forstjóra Vinnumálastofnunar sjö hundruð og fimmtíu fyrirtæki urðu gjaldþrota á

níu mánuðum ársins flytja þarf barnalyftuna í Oddsskarði vegna snjóflóðahættu eða byggja varnir sem gætu kostað tvö hundruð milljónir uppbygging skíðasvæðisins er í biðstöðu þar til ákvörðun um úrbætur liggur fyrir þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru

klukkan tíu í kvöld en

vonum að þið hafið það sem best um helgina verið þið sæl